بالنسبه لي كنت راح اختار اكون فراشة. لانها حشرة جميلة وملونة وعندها حرية كبيرة في الطيران بين الازهار والاماكن الطبيعية تعطي شعور من السلام والراحة وتنقلب من شكل الي شكل جميل. يعني عندها تحول مميز. كمان الفراشات يعيشون لحظات قصيرة وجميلة. حبيت الفكرة اكون جزء من هذا الجمال